Raha gne tiako zashy da izy io koa moa zashy da arakaraky e fotoa hian-tegna izy ame handehanan-tegna avao koa satria raha raha mekimeky e tegna da sy mainsy hihazakazaka avao zagny e tegna aminazy, raha ma- raha sy meka tegna da mandeha tomboky, fa io zashy raha ny safidiko aminazy zashy da aleo zashy mandeha tomboky mba milamigny sara, sy valaky loatra, sy sy sagnaka aho ny aminazy.